على فكرة مش الآلة الموسيقية هي هي اللي بتصدر الفن أو أي آلة تانية هي اللي بتصدر الفن ، الانسان هو الفن بذاته الانسان هو اللي فكر واجتهد علشان يعمل الآلة دي عشان تطلع الفن ده اللي هو جاي من عقل الانسان اصلا ، فالانسان هو محرك كل حاجة ف الدنيا ، هو أساس الفن هو أساس الحب هو أساس الفساد برضه كل حاجة